אלא כאן באלאימכן דיאלי ניכון סמכ’ה, ללמדה יום אחד ראדי נכ’תאר, קרש אלחוט, חית קרש אלחוט ואכא אלח’זם דיאלו כביר ו לאכן הוא מסאלם, כיאכל ע’יר האדוק אלאעוואלק אללי תיכון ראיחין פ אלמח’יט, מאכאין לא מטארדה ולא מעארכ, ו כיעום באלשוואיה עליו פמיאח דאפא ו סכ’ונה.